Gny biby biby haiko somary malakilaky lafa milomay aloha misy: soavaly zay. Eh! La misy koa hitako amy tele zay, guepard zay te- ty anarany. Lomay io la tena malaky lafa milomay. La ny tombony azony amizay amizay an, laha misy zany ny biby sasany te hamono azy, tsy tratry i satria i lomay, mahalay i ka.